إي طبعًا ممكن نحقق السلام العالمي إذا تعاونت الدول مع بعضها وحلت مشاكلها بطريقة سلمية وسليمة. يعني لازم يكون في تفاهم وتعاون على جميع الأصعدة بين الحكومات والشعوب، لكن الوصول لهذا يتطلب وقت ومجهود وجهود كبيرة جدًا.